Haa peñee i ka i kuŋo peñee doolu ka sanba kooma i ye a muruundi naŋ ñaato, i ye a sanba kooma, i ye a muruundi naŋ ñaato puru kuntiñoo ñiŋ a ye fooyaa noo muŋ bi jee, wolu fanaa ye funti